إذا كنت بترك لصديقي رسالة صوتية من شإن نتغدى سوا ، هنقوله هلا والله شلونك شخبارك؟ أنا إنت اچيت في بالي أنا فاضي اليوم العصر ف إذا بدك تحب إن نسولف سوا ونتعشى بنطلع على الچمعية الكويتية ، وبعدها بنتعشى ونسولف سوا ونكون عنا زي غدا أو عشا حلو نقضي وقت ظريف.